وما فينا نِنسى الخفافيش الّي هيّ كمان تصطاد بالليل وبتئلّل من تهديد الحيوانات المِفترسة لا إلا، وكمان بتتجنّب المُنافسة مع الحيوانات التّانية متل الطيور الّي هيّ نِظاما الغِذائي متل الخفّاش. أمّا بالنّسبة للبَنجولين فا هوّ حياتو انفراديّة بي حِب يأضّي كِل حياته لحالو تحت الجحر، فا هوّ بِكوّن حياة كاملة بيختبّئ بالجّحر تحت الأرض، وبيصطاد الحشرات بي استخدام لسانه الطّويل وحاسّة الشّم القويّة. بالنّسبة للكناجو عِندو عيون مطوّرة بشكِل مِثالي إنّا تشوف باللّيل فا هيّ بتنام هيدي المخلوقات على الشّجر بي شكل جماعي، وعِندا أنياب حادّة متل الحيوانات الّي بتاكُل لحمة بس هيّ بالفعل بتعيش كامل حياتا على الفواكه. ما بدنا ننسى كمان ثعلب الفَنْك الّي ما منلائيه بالصحرة إلّا إذا أُمْنا بالّليل ما مُستحيل نشوفو بالنهار وهيدا الشّي لحتّى يتجنّب التهديدات من الحيوانات المفترسة النّهاريّة متل الصْقور والضّباع.